Ja kajiniyo ñúuyo yaá ku taka tisaá, tijɨɨ, a yaqui taka kɨtɨ ka nteche, samu a a kɨtɨ tisaa choonto, kiti a tijɨɨ, tikaká a suni ka jiniyo kɨtɨ tasúú ka ka'anyo jin taka kɨtɨ un suni jiniyo kɨtɨ un taka a <hesitation> inka kɨtɨ io taka ríki ka ka'antó jin taka kɨtɨ ñua taka, este ñua kɨtɨ un ka jiniyo ja ɨ´o ja ku ya'a ka ka kantechetɨ jina'atɨ kajikakútɨ ya'a ja ku ñuúyo ya'a.